Sakafo nentim-paharazana tiako avy amin'ny kolontsainanay io, akagny zagny misy ron-dravin'ambazaha miharo ôr- miharo vanio zay. Matsiro zegny. Avakeo tiako kao rona laoko megny miharo angivy, miharo agnamalô. Matsiro koa zegny tsy mila menaka tonga dia ao.